Iwai zor otuli nkpoma ofunu-onu iwai kosuru nha badu wen kobu inewen iwenu akpa buruomao, iwai mebadu nkpoma funuonu ikpakwala koma ikpala omene nu nhe ikpara nu aka ojor oza amasi because iwe zor kunlayiolu. Ngberi aba nu oro tche nu ele nu ogbuyi balam ngbe leji aba nu oro nkpoma gbale zorlayi ihe nu okpa iwai kam ikparu ikparuya nu aka ojor, iwai vuya nkpoma ovunu koma koma. Nyewegu iwai wegu nhe koma iwai iwegu oberima ikpagu naka ojor ozima iwai iwegu ma ihena iwoikam iwegu kobu nhe yeogbuyi iwai vuya ido iwai qwuya wene iwai qwuya iku nu ibe ihe nu be biagu eri nu owan. Iwai maru mma be kpakpa moberi nu akna ojor oye ovuyani nkpoma ofunuonu ihenu ele wen iwaiken ina hia nibe hu aka riken oza masi be, beye kpeni ekperi ojor bani nberikotor zini dibia zini kuni eleqbu badu nu ihe nu inahiabe iwaiken naka nkem iwai bula ki ikparu nu orueru nye nuorueru bena okuyi ogwu onwa onwa dum bena okuyi oqwu onwa enebike enebi okoberi nu ha igaru wen iwai ma obukor nu oweru nhe inere bu henigakumu wen iwai mobu nu oweru nhe ineji eyea elebadu hu-oro-okwu kwo hu-nahua oo oberi ha iwai qaru bia ofu-nu-onu kobu obune iwaike iqwe na-akarike nu ha ekewan ama evuru egbe ivuru ama baa oro badu ke azi ka gina ele-oshen bia achalizor aka olu ayikwo eli beqweru egbe tutayi vurukwu nha awan ea be lale nu nha beqbulayi oqbu nkpema so tuniyi onu amazi yadaga ma nhaken bemeru ma ame qwaru be nu woke oqbube or mebe bewor elo yomebadu nu onwa, beqbumuko eloke qweru iwai eqwe lolo zila nu nhe bazi because iwai kam beqwuru bema nu beqweru nu akarike, eqwa werike gbu badu, ele akarike bia kerube moiko ele-iwu bia kerube bekerube nu nhe bezi bekekwbe iwe-dugumabe eli eleweba too ele wovemako iwe-dogumabe eli obu oga-aga. Beye aga mabe ye agba hia be nu nha bezi, nheke eleken dum bea aqwa badu kpo-okpo-kpo because nu ibele okpoya nkpoma otu-nu-onu ken ituru biama nhe nu ohu, nke nuhu ihe iwilu biaha nkpoma otu-nu-onu. Okwesugu nye nu owhor onwa whor onwa onwa badu ewhor onwa rinwu nhene he ewhan onwa rinwu oya oza masi nu lee aqwa izi ohu nu nhe izioku nu iro ize ovu nu ihe gbasiru ojiagua ken inu kpo butu iwai buruoma iwai mobadu nkpoma fuyi nu-onu iwai buruoma nhe bekpa-azipa-but nhe manakaa bu ji kpa nu akpa zinzi modi nkpoma otunuonuken ituru izor ohua. Ele nu ji whor ma naeyi mu ndayi ma rumuwene ma ruha ma riya ma iku nu ibe zabia nabia eri iwaiken jiwa mako nbu nye kpara-akpa be. No-otayi aka kuru ozi olu ihe nu ikpaha iwai ka. Lebadu kanabia ori nowene ha iwai ken bu iwai ikpa ru nu akarike ozinye biagu nhe meru be biayagu banu beweruke ziri nu ham ele-akarike bia egwu be biale nu nhe beziham beyi oqwusi be, be qwusibe bemanye bunye ojor nu nye bia nye ojor kaikanura nhamlum basi rumu-oro-kam beye, yiji inyekiaru odo ha avhuhia otu onwa otu week, otu ahua, ahuala galen, kpo oga ga ahahan ke nyeka rata ihe nu ovuruzoshen joga bu nyejile asuoshen ihu nu oweru iwa izi nye tamata uhahaken, nberiga bu beri ele-madu nya maya nu kam nhujor ken nyeka meru, nberi iwai kam nabia owinye mako nu ovuru zooshenoo but omene nu obu nu be qwuruma huojinu nu oroken bene-aqbesa elemadu maluale, nyeka vutem oshen be keye aziya ezi, ikun nu nye. Ruoru nu oha izi ifu nye ziezi nu oha izi evuyalam iwe ra nu ha nneyizi ivuyalem ihwera nu ha ndayi izi ivuyalam huhere nu ha omuwenezi ivuyalam huhere nu ha omuwene ji ivuyalam huhere nu ha elerumuoqbazi ha elerozi ha elenqbuzi ha eleohazi ivuyalen iwhere yamakola aya ozame iga qa neji ahu rumuwene or dazirisi eli nu ha rumuwenezi ihe na nu eko huqu ewhi nu nye ruruoru, koya nhe iwai megu.